Paakema nui anu yaa nua kɛyɛ nu sɔ lɛiɛ, mbɛ nana we a wa lɔ sen naa ya paakenaa nu fee fen bɔɔ kɛ a bɛ kɛ anu kpaa, a bɛ yɔ juu, fen bihi nu nu mu anui yaa nua keyɛ sɔa, anda bɔe sɔkuunyɛ kɛ mɛɛɔ ya nu fɛɛle bɔna sɔkuuyɛ anu bɛ taana sɔkuuyɛ kɛnulɔ fen bihi ai ti wa lɔɔ taana yɔ juu ai taa anu woa anua wa laya kaamu anui ya laŋa nu. Lɛiɛ mu anu woa anuyaa anua ken mɛ nu sɔ, anu yaa nua ken mɛnu sɔna kɛnu wa hihi pɛɛ kiyaa ma mu, anu ma kpai, anu bɛ a sɔna kan mu, anu ma kpa hihi mɔ ai bee na wa kan bihi, anu woa lɔɔ anu yaha nua ken mɛnu sɔ, anu ya nu wanga wa faasa na, anu ya nu wanga wa faasa na o, anu bee mɔ anu kunme, faa wa sana, anuya nua ya nua ken meɛnu sɔnawa soo fen bihi kɛ.

Anu bɛ afɔna andɔ sua mɛ nu kɛ. Sua mɔɔ mɛɛ, ya na ya ya fen mɛɛ kiki-kiki kɛ nda, i woa iyɛy kiki kiki, ai jɛɛnaa lɔ i wa ma ya sua mu kɛ i woa i yaa maada ya sua bihi bee ŋ biyaa. ai yɛi wa iɔɔ wa biya, ai ya leyɛ nu gbi nu biya anui ti gboo kɛna. paakenaa nu pɛɛ, anu ta ken sɔ kilyɛ mɛ nu kɛ. ko bihi waa komu hihi i bɛ taayɛ na, paakena jaa waegee ai jaa biya. i jii ma ti kɛ sua mɔɔ mu a taa fen bihi lɛnna nu bɛimaa paakena wakgee a beelee fen mɛnu ai ti a kpaa. Ai ti taana a la, hihi lɔɔ a bɛkan mɛɛ wa tiyɛ naa fey bihi waegee kpamu lɔɔ ai kan bihi tiyɛ a bee to kɔtɛɛ, fey bihi bee to kɔtɛɛ, ɛɛ anu fɛla wa taana teenga. ko bihi wa komu i wa mɔ kɛndɛɛ, ya kee kan bihi, hihi paakenaa beeya nu, i kiinaa lɔɔ wa fen bihi la. i bee fɔɔa ma a bee fɔɔa i ma. Kpamu iɔɔ i kiiya i bee. Kɛ mu anui yaa ta keyɛ nu sɔ.